Siz ovqatlanish uchun eng yaxshi joylarni har doim bilasiz. Bunaqa ma'lumotlarni qayerdan olasiz? Yoki doimiy kuzatb yurasizmi? Yoki ko'p restoranlarni ovqatlarini tatib ko'rish uchun tez-tez borb turasizmi? Qanday qilib bunaqa ma'lumotlarni siz ko'p bilasiz?